अडा लोवलेस संसारांतली पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर आंसी। ताचो जन्म ओतराशें पंद्रा ह्या वर्सा झालो ताचो बापुई। लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन एक वड आनिं फामद कवी आसलो। अडक पहिलीं थांव हिसॉप आनिं विज्ञानान रुची आंसी म्हंटोच। तणे चार्ल्स बाबेज प्रपोज्ड मेकॅनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर। द अॅनॅलिटिकल इंजिन हाचो निर्मनकार तांचो बरोबर। मेलन आचें कळार उसार कर्तोले कंप्यूटर तयार केला।